Nakwa, nasar, nanyir, nanyo, satan, nyinisa, nyiten, koo. koo yirwu kalila, koo yirwu nasar, koo yiwu nanyer, ko yirwu na nyo, koo yirwu satan, koo yiru nyinisa, kow yirun nyiten, ina nyo ina nyer, kutinati kwa kalila, nakwa, na sar, na nyer, na nyo, satan, nyin sar, ina nyo ina nyer, nyiten, nati asr, kaliwa, nakwa, na sar, na nyer, nanyo, satan, nyiten, ina nyo ina nyer, kute nati nyer, yiwru - kalila, yirwu - na sar, yirwu - na nyer, yirwu - na nyo, yirwu - satan, yirwu - nyinisa, yirwu - nyiten, ina nyo ina nyer, kuti nati nyo. kalela, nakwa, na sar, na nyer na nyo, satan, nyeten, yinisar, nyeten, ina nyo ina nyer, kuti satan, kalila, nakwa, na sar, na nyer, nanyo, satan, yinisar, nyitaen, ina nyo ina nyer, kuti yini sar, kalila, nakwa, na sar, nanyer, nanyo, satan, yini sar, ina - nyo - nyiten, ina nyo ina nyer, kuti nyiten, kalila, na kwa, na sar, na nyer, na nyo, satan, yini sar, nyeten, ina nyo, ina nyer, kutee tinati nyo tinati nyer, kalila, nakwa, na sar, na nyer, nanyo, satan, nyiten, ina nyo ina nyer, taunawa.